Gps jei supeva jaeko eh oyeporu ipuere vaera yaeka keti yaguata vaera yae yajavaera eh jokua omomarka yandeve kerupiko yata ketiko yatava, nanekirei yaja rupiko yande ñamomarka jare jokoropiko yanderera kua